أجول له يعني هلا شخبارك? يعني حبيت أجول لك إني حجزت لك طاولة على الغدا يوم السبت في المطعم اللي تحبه، متحمسة يعني أشوفك ون- ونتسولف عن أخر الأخبار، وإذا عندك وجت يعني خبرني إذا يناسبك نشوف جريب، يعني أسئله أسئلة عشان أعرف أكتر و- يعني وش الأشياء اللي تناسبه عشان أجدر أسويها.